صفر خمسة، اثنين اوعشرين، ثلاثة ولاثين، ربعة وستين، ربعة و سبعين ، ،صفر ثنين، ثلاثة وعشرين، ربعة وستين ثلاثة و ثلاثين ، ثلطاش.